أفضل طريقة نقدرو نساليو بها <hesitation> نهارنا هي نقراو شي كتاب، هاد الشي غادي يعاونا باش باش نرتاحو باش نعسو مزيان. والقراءة قبل من النعاس كتساعدنا باش نصفيو الذهن ديالنا ونحيدو چلع الضغوطات لدازت علينا في النهار.و الكتاب كياخدنا واخد لعالم آخر، وكيخلينا نساو همومنا. من الأحسن نقراو كتوبا ديال تطوير الذات،.